<hesitation> Fomba atao mba hampirisihana zamadinika hihinana voankazo maro a: <hesitation> tambitambazigna zareo hoe <hesitation> ma- lasa marary anie anao na sy mihinana an'ty, mampitombo hery fiarovana anao any ty; de ataonao koa zany hoe le ko- lokony mahalinto- ma- manintona ananjy iny hoe: oy, zany ma ty menamena de masasara bi, na zany ma ty mavomavo de masasara bi.